S’assittasi a lu me’ postu, nun è giustu ca vossìa resta a l’addritta. Lu fazzu cu tuttu lu cori, pensu ca è cosa civili dari lu propiu postu assittatu o li cristiani chiù granni o a li fimmini preni. Veru, oramai li picciuttedi spissu si nni futtinu e stannu assittati senza taliàri s’iddu c’è qualchi cristianeddu anzianu addritta. Stannu cu la testa a puzzuni e taliànu sulu lu telefoninu e pensanu chi lu munnu veru è chiddu. S’assittassi, pregu, accussì mi ‘nsignaru me’ patri e me’ matri.